متابعة الأخبار شئ مهم طبها لأنها تخليك علي إطلاع يعني بشئ بصير حولك، وتساعد بعدين تتخذ قرارات مستنيرة، من مميزاتها بعد إنك بتعرف أخبار محلية والعالمية بعد وتكون واعي بالمستجدات ،بس من عيوبها أن كثرة الأخبار ممكن يسبب قلق أو إحباط حتي خاصة إذا كانت أخبار سلبية، متابعتها طبعا مهم يعني تابع الأخبار لكن لا تخليها تأثر علي صحتك النفسية.